Ùtù ányié ñkókóm ùtù, ámá tóñó, ntó ñté'áyé ásáñá áká ùdùk ádé ánuñ áká ntéré. Ányékpénuk ádé ákésáñá áká ányé áké kákáná, ákáná, náñá áyé káná ádé, ùdùk ámó ádé, ñkóbó ámódé ánuñ ákáná ntéré, ídáhá ányé ánuñó álók étò, ánánuñ álióñó ké ányé álók étò sádé ùdùk ámó ádé áyánuñ íkóbó k'étò. Áfòbéd ùsùñ ufók ñtoimí áduk áná or mm'áká mkpó, ámáyoñ áli ánáli álilióñó k'ányé áfuró, ádédé áfo ámákukud ídáhá ányé áfuróké ùkùdokud, sádé éto ámódé, ùdùk ámódé áyákóbó kísò ùsuñ áfòdé. Ñkókóm ùtù ábá k'ùsuñ ágwo álisibáñáke íduk, ákùm ùduk ùsuñ ídáhámi ányédé ùsuñ ádé ágw'ídukó sá éjò áchiéré ánálióñó sádé <hesitation> ámádé ányé ásáñá ké ntódé, ùdùk àmódé áyá kóbó áfud ùsuñ ádé áfònuñ álióñó k,ágwo ídukó ùsuñ ádé sá éjò áchiélé. Náñá ñkókóm ùtù ásédá ányié mkpó ókóbó ókóbó ókóbó ókóbó ádédé